Enibit ari ari ere ne uguraha-nwe, ah enibit, anibit erome inuk derene, mfuna mma j́ení ngam, gaj́e ari înuk înem-înem ke enibít oven kpor-kpork ari rem'me, effia înorî ari eje'oven, ari eje'oven, effía ìte-ínorí je ari eje'oven ari îdoboro igwaha, e ku ke ren mme anor ajot, íket du-du ichi-ni ebin eloin. Igwu îdagha ovum arí rem ushi ari eshi, íshini ibiní ari rem ushhi eshi, oven wa ari erenní owo îdaghin írem enibit înem inuk den-nne, anor gud ari good inuck ke jeni, oven gud írê íreme ke jeni, irem ari nfuna mma jení-jení igam, aringood, ari good erem ke jeni, aye'ke ndene ifu igba ke igbene onor, anim nse anong íme igba wo nge rime, utu utu nni ididheh, utu ididideneh, utu îborno denreh, oven wo asunno akaka jo uremˈme uyowo, oven ke nsoroh owo arem. akaka yo. mme rem oven good îyewo. oven wo abe abba via arem ke sune aj́e agam ordidi. akuho. ayenima udime du-du ayenma ísan. akaka yo ushin, enibit una urem, akaka jo ame awam wo_ayen îme, anem ke fía iyeneme ayen ngor uship nne nni ke adack Amagu, ndowo atte wanme amag, ugoha îshíne ke nsort ho' ufu-fu gap nne usaj ke ren umang uba usení íshíg, uma una ubaghine ke eshin ushag nneme nge ndeme, igbame utu nni ere nge wo ari-fufu evu rume achi, enye nna írugí íre îkutu egbug egbug egbiama ari oven mma j́ení-j́ení ushení ke egba mme akaka ari mme akab ari oven